أيوه أنا شايفه إن هو من حق الفرد يقرر هو حابب يعيش فين ، أو اي البلد الل <hesitation> هو حابب يقعد فيها لإن هي كلها أرض <hesitation> ربنا ومينفعش نخلي الموضوع ده محصور أوى يعني مفهوش حرية